mnohan nikam toa rin nikot doa ebe toa 2 ban aokam mnunyalafia aiawa nian wad mnunyal mniton nima gamma nuseni wad mnunyaliafam anani toa nononan hani